الرقم الأول ثمانية وأربعين، خمسة مئة وتسعة وثمانين، مئة وأربعة وثلاثين، <hesitation> الرقم الثاني <hesitation> سبعة وستين خمسمائة وثمانية وعشرين ثلاثة مئة وسبعة وستين.